Peepetuji woni ko ngimmi gam e ndu tunnata kadi ndu fartai/tuuɓai doombi e ko lutti pat ɗun yonnki nder wuro ma.